Na mas ndryo lozon <hesitation> am te' ngucha, te ngucha nawue naxe ndya jwa'men kex men thi ngo len ze' komen- komen te' komena komen ngo loney za or toxkuamen thi- thi ta mbyoba tob men ta na komen ta lo te' kex men ta lo te' nawueba naxe ndye cho nawue ndye mbay na ze toxkuamen thi kob laba thi kob laba na- na komen te'y neo xe naxe ndye per naya na lo re te'ba na asta re xa ta neo mne nzo toz thir re yix nzo toz thir re yiz jwa'n ta nde naya nchamen thi romed nchamen thi ze tya ze nkaxa re jwa'nta ta nto yak mena jwa'men te'za mbes xa na nak naka mbes xa na nryo chala nryo yez lad men tota nly nuy mena nta thiy men jwa'na mbes xa lomen za na jwa'tra men te'na jwa'na benta nab tub azeit nchamena re azeit patrona azeit choja azeit nzo poland nzomen re jwa'n ta nde timen lo re polad ta ntoxeyba naja jwa'n nchaja lud naya <hesitation> naya lo nak tebana na mbes xa mbes xa re jwa're yiz re nde nuy re jwa're nly re jwa're- jwa're mbay jwa'na nuga men ziebmen na jwa'tramen te'za tayia naxe toz ndye te' re jwa' ta ncho len te' nryo lo te'ba nawue ndiey nawue naxe ndiey nawue naxenta cho pla la jwa'men tubmen jwa'mena per na lo- lo za ta nkaxa reba na akta jwa'tramena jwa'naza le mbla men lud re jwa'na nayana ze nak xe men gox re men goz ne'o. Nap ta te mblir zyn xa napta jwa'na per na nchenta kuan nly re xa gox re xa maz ta na nchak yizta mbay na men anta jwa'men lud te na' per naba ze ncha len men ze naba ze xomod nly nuy men nawue nabes jwa'mena na jwa'mena nawueba jwa'mena per naba ze narax ze ncha len men ze nryd men ze popa ze mbrid nday jwa'men ze xe nak jwa'na narax ndya numena per re jwa'na na ze mdo la men limen za ndola ndo lamen te ze benda ta azeit jwa'n ndi men lud lo re re po ndoxey ba re benta jwa'nata benta nlyr zynmen za jwa'na nak jwa'n ta nly numen te'ba nayana.